நீரிழப்பு உணவில் இருந்து ஈரப்பதத்தை நீக்கி பாதுகாக்க. உதவுகிறது, இது பாக்டீரியா, அச்சுகள் மற்றும் ஈஸ்ட்களின். வளர்ச்சியை கணிசமாக தடுக்கிறது இது கெட்டுப்போகும். உணவுப் பொருட்களின் அடுக்கு ஆயுளை திறம்பட. நீட்டிக்கிறது முக்கியமாக நுண்ணுயிரிகளின். வளர்ச்சிக்குத் தேவையான தண்ணீரை எடுத்துக்கொள்வதன். மூலம் உணவு சிதைவதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவு.